أنا أجيد السباحة بشكل جيد كمان والغوص وال- والعوم على الظهر <hesitation> كمان إنه تعلمتها منفترة طويلة, يعني ممكن من سبع أو ست سنوات, و أحب أحس بالحرية, وانا بالماء, شعور الماء وهو يضرب شعري, ويضربني شعور مرة ممتع.